هحط مايه و صابون في المقلاه و أسيبها تغلي بحيث ان غليان المايه و الصابون يذيب الدهون و الأشياء العالقه في المقلاه و بعد كدا اغسلها كويس بالسلك.